Lõuna-Afriga Vabariik om, nigu nimi joba ütles, Afrikah ja ega nigu ma ütli, Afriga maiõ kotsilõ ma pall'o ei tiiäq kah'os.